الصراحة أفظل طريجة عشان أنهى فيها يومى أفظل إنى أنهى يومى بشيء هادىء، مثل جراءة الكتاب جرائه كتاب أو الجلوس مع العائلة، بعد ذلك أحب أصلى العشاء وأخذ لحظات للتفكير والشكر على اليوم، إذا كان الجو مناسب أحيانا أجلس في الخارج اتأمل النجوم وكمان أشرب شىء خفيف، وهذه أكثر اللحظات اللى أحب فيها أحبها، لحظات الهدوء مع نفسي.